She ni, <hesitation> a she kya jos emna laa nimat muni lala mɨ yakal ku mama ma mu tang ɓii mop mu tu jwal <hesitation> ku ass ku gokor ku puk mɨki mɨ ki yem pee, mu yem mɨ na laa mɨ cin tam. Wa yakal ɗi, emna ku kaduna la ɗi kunya police, mɨ yakal ɗi pee mɨ kaduna ɗe mɨ ki mɨ cin tar kume pe yi kaduna ɗe pe mur pe retyit mɨ lala ku mu kat. Wa a yakal ɗi mɨ sa mɨ ki gombe mɨ ki buki, me retyit me la mun lap nimat mop ti mop pe mwakat a gombe mɨ sa mɨ cin ter paat pe yi gombe ɗe. Wa a yakal ɗi mɨ ki gindiri mɨ ki pe lap njep mop ku kyes makaranta, yɨ gindiri. mɨ wa mɨ yakal ɗɨ mɨ ki kwe jos yi barkinladi pe lap njep ku kyes makaranta mop kyes tang ran pee yi barkin ladi. Wa yakal ɗi, a sa ki kurgwi, kurgwi ku a sa ki a kat a ɗak. Mop mang mun ku ɗak, ɗak kurgwi ni a sa cin, a sa cinn kwe ɓit kume ku tar peme pe kurgwi mop yakal mop tɨ hai mop ku mɨnwa war mun ni ba mɨnwa pa war mun ka arr mu, mun pa pe ba wa ɗi ɗang mu yakal mu ka tul mɨ ka m tong tul mɨ tong tul kyek mwa mu cin a rang yi. Yakal mɨ taa mɨ ki kanger mɨ ki kanger ti mɨ tokpe ku me emnikinmu mop. Sa ki namu pe anti man ku dɨ nimis ni mut di a sa ki tokpe kuni pe yi namu ɗe. Yakal a ki yalwa shandam pe emnikin pa ɗi ku ɗi tong pe, shum pe nya tengen, ɗimɨ sa mɨ ki, kat a rye mba sa ki mba sa yem pe mbak tengen ni ɗang a wa ka. Kat mɨ wa yakal ɗi a yakal a saki suwa pe tokpe ku mam man ku la an pe ɗi tong ɗya suwa a rye a yem pe ɗang wa ka mɨ rye mɨsa mɨ sa ki hok pe set kwe kom ta ka ser ɗi kuni ta kat ɓi kwat çɨn ɗi. ka se yi rom, ɗi mɨ ka ki pe yi rom di mɨ sat, di mɨ ki kawel. Dɨ mɨ ki garah pe wet; wet moroon di mɨ ki, na ki mbot wet yi tokpe kume laa mɨ kwe emnikin misna ku la, yakal ɗa ki ɓiki ni yi pe mbot ɗe ni wet ɗi, mɨ ki tokmap pe mbot ni wet pe mbot ni ɗi. Mɨ yakal mɨ ki mangu yi me kwe kampin mɨ yakal yi kwe kampin ɗe wato mɨ gb kenan ɗi mɨ ki pe, pe kwa mun ɗi ɗi mɨ mwan shipe shipe pe ku mop shel mun ɓi mɨ ki. Mɨ horop, di mu kya ɗak ponaan. Mɨ ki kopmur mɨ kya tokmap, mɨ ki kwe yi kwe ɓi yi mbar, mɨ ki buki pe yi mbar ni. Emna di ɗi tong dafo mɨ yakal mɨ sa ki pe yi daffo ni yakal mɨ ki karfa na ki karfa wet pe tokpe ku mop. Yakal mɨ sa mɨ ki kwe kadim kasa mɨ ki kampin pe, yakal a ki luwapan, yakal a ki njemut, kaban, diu wet na ki yakal na ki kwe mipes, a ki mangun. A ki ɓak yi kaɓang takan kwe pang wet na ki pe wet ɗi mɨ kya tokpe ɓi nya ɓe retyit kat emnang me ɓe mɨ ƙɨ yakal ƙɨ ki ti ƙɨ tokpe ɗi kuni, ba ret emnang mepe ɓi ƙɨ tong ding ding ding muw ɗiƙɨ mwan pomop ti ƙɨ man ƙakam mɨ mop ɗi. Ape sese bi ɗaa mwan sese ɗe ni shumpe ɗe ni wet ku na ki ɓi ɗaa kina a retyit ba ɗaa kya muw ɗa kina a retyit kyek ti mɨ ki mɨ tong mɨ sat njakam ɗi kushak mɨ shwar ɗi mɨ sat pak ɓi kudi ɗi mɨ cim kyenkyen wet ɗi mɨ sat ti mɨ manshak ɗi. Ɗi mɨ mwan ku njep mun mop wet ti mop manshak ɗi shipe shipe tap par mop ɓa soshak yi luwa muw. Kat mop tong kipeni ɓi ba mop pe manshak muw, a pe sese ɓi ɗaa mwan sese ɗe ni te mɨ manshak ɗi.